A coxiña da Irlanda gh'à influençe britanniche. Liatri cominsan a giornâ con a colaçion à base de sâ, co-o bacon, pan da toast ò pudding che o l'é un tipo de berödo, luganega, fonzi e euve. Se fan ascì da carne boggia ò suppe co-o bacon, patatte e cöi. In sciâ còsta, invexe, se fan anche de xatte de pescio e de patatte.